Oire aueiava reoreoparai vokareo riropakare koue kare, okarea vaisi paiveira, popotepairara voreo aroia oisio voea vaisipaiveira cow kare or cow ari co ita vigei uvuipaviei ra oisio puravio rirova eira koue, uva evo kare okarea kekepaveira, vosia eisire avapara arawa ra vokare vurapa, o vokare kekepaoro putepa voari. Vo pituro osia aue aio pave kokopa aiopave voari evokare. Ovutarovu ra voa touivere osia ora putepieravere ari o vutarovu oisiviri rutu toupaivere. Uva evo kare a evokare eira riropava rutu koue okarea evoa toupaiveira okareaia putepaioveira ra vokare vurapa. Ovutarovu uriripie vira rutu, vokare vurapa vere ari o vutarovu ra tauaivira touivere ovusia Vokareia putuavere vosia votokaraia vokapa. Uva evo karea evoea eira rirova koue iria kekepaveira. Ovutarovu ora sitaravere vosia voaviri rutu toupaivere tutupievira ra uriripievira voea vurapa vere eisi, uva oira eira rirova koue iria kekepaveira vosia evoare avapara.